दक्षिण अफ्रिका हैसर उपोष्ण कटिबंधीय आणि समशीतोष्ण हवामानाची परिस्थिती असण उदेंत आणि असांता दर्या लागिच्या दर्याचो तसच भितरल्या वाथ्रांचेर परिणाम जावन ड्राकेंसबर्ग वाथ्रंत थंड। नॉर्थ ईस्ट हैसर सब ट्रॉपिकल। साउथ वेस्ट हैसर मेडीटेरिनियन आसता।